Kuarupi ko jeta oime ɨvɨtɨ, ɨvɨtɨ tuisa va kua se kua, santa cruz pe jare oime vi alto pe tuisa yae va, oime lago titikaka, oime ɨakä jaeko parapeti, pirai jare rio grande jei supe va ɨakä tuisa va reta, kua ore roiä rupi